Xó mbáa xu̱wánꞌ naꞌ stee, <hesitation> naꞌ ne rí, xí ído̱ rí xtáa̱, gagi nakujmaa inuu xí xtáa̱ gagi, xí ni̱dxa̱ꞌnúu̱, ni̱dxa̱ꞌúu̱ꞌ guꞌwáaꞌ ríga̱ ná nidxo̱ꞌ, nidxa̱ꞌnuu̱ꞌ, xtrakaa̱ máꞌ naꞌtsíi̱n na̱ki̱xi̱i̱, néꞌyoo̱ rí gáꞌnii̱, porke gagi xtáa̱. Núkho̱ gáthi̱ya̱á juaꞌ xí ri̱ga̱a̱, najáñuu̱, wíí ri̱ga̱a̱ jínee̱, o tsíyoo̱ gákuiꞌtsii̱ mbo̱ꞌ, najáñuu̱ xúꞌkhue̱n rá. I̱mba̱ xí wíji̱i̱ <hesitation> namangu̱u̱ꞌ es porke algo̱ na̱ꞌkha̱ eꞌyoo̱ mbu̱júꞌ, xí namanguu̱ꞌ gíi̱ꞌ namangu̱u̱ꞌ, <hesitation> náá rí juun naꞌnii̱, porke álgo̱ ríga̱, nakuj <hesitation> nakujmiin xu̱wánꞌ, tsí gagi máꞌ xtáa, gagi máꞌ ngrigo̱o̱, naꞌtsíi̱n es porke nda̱a̱ rí géꞌdoo̱, gagii̱ o <hesitation> mayaxa̱a̱ꞌ ikháánꞌ, gagii̱, porke nakujmaa rí nda̱a̱ rí géꞌdoo̱, gagi xtáa̱ o asndo xa̱bo̱ niꞌkha̱ mbo̱ꞌ, <noise> ni̱ꞌkha̱ guꞌwáaꞌ namangu̱u̱ꞌ <noise> nandxaꞌwá jmaa̱ es porke najiꞌnáa̱ xúꞌkhue̱n rá, najiꞌnáa̱ o asndo xí riga̱ mbá gaꞌwoo̱ nitrigú, nigataa neꞌne i̱mba̱a̱ xu̱wánꞌ, namangu̱u̱ꞌ porke nanga̱jo̱o̱ꞌ rí naꞌkhui̱i̱ rúꞌkhue̱n jaꞌnii nakujma inuu rí, eꞌne tsí mbáa tsí mbiꞌyuu xu̱wánꞌ. Nakujmaa naꞌnii̱ nasngájmee̱ rí naꞌnii̱, khaꞌwo nduꞌyáá tsaan ikháán xa̱bo̱ ñawanlóꞌ rí drígo̱o̱ mbáa xu̱wa̱nꞌ tsaan kuaꞌdiinlóꞌ guꞌwalóꞌ.